Kiti dayuga ñachi hu koo, koo jan chi kini kua noti hó ta ho o o. to vichí na yao no hoti ta nravati ta tuti mió, a ti nroyó ti nroyó ta davxhichi ta ñoti yata yeeó ha ñoti inri tichi chitoxó, tana va danruvio tá <hesitation> nrati mio ta ho o on. kitijan ta ku kani xiya ñatí, a tidima yó ha koo xá yó ha ho o on. ho o on. duni lakonro yó duni xhika vao kuao ñóyo ta nravati xao ta dayúñati, ta ho o on. a dava tina yó tina yó ta kinitan ho davatina kini nra tonrotí ta okuni kó iin chian a ami kó chí kitijanta nravati ta nakeneti mió ha tona kó xin iin ta kuali kuali xó tá, tinti dikochí a nu nguan tá kitijan ta ho o on. kini kini dayú tán ñati ta ho o on. davti jan tá vakunreo chinti ta kevati no ta tinti mio inri no kan miti tada nguan xantí.